مو لازم تقطع السكر مرة واحدة، بس حاول تخففه شوي بشوي بدل الحلويات بدل بشي صحي، مثل الفواكه أو الشوكولاتة الدارك ذات بحلاوة تجرب تسويها بالبيت بمكونات صحية وأشرب ماي واجد، لأن مرات الشعور بالجوع يكون بس عطش، وأهم شيء خلك متوازن مو لازم تحرم نفسك من كل شي مرة واحدة.